Seshanba menga judayam yoqmaydi sababi dushanba kuni energiyaga to'lib judayam ko'p ishlayman va seshanba kuni ish qilish uncha yoqmaydi <hesitation> va <hesitation> samaradorlik bilan bog'lay olmayman <hesitation> seshanbani ko'proq uhlash bilan bog'lashim mumkin.